Ah raha ohatra hoe managna dimy taogno zah ai, <hesitation> ihomanako mbô ahatonga zah ho lasa mpidaola échec malaza be magneran'izao tontolo izao ai, <hesitation> fiomanagna ataoko kalongany ai: <hesitation> ianarako tsara kalongany hoe karaha akôry base mila hay kaof idaola échec, de <hesitation> kaof mahaihay Zaho de miaraka midaola amin'ôlontsotra regny, de avake koa o mi-participer amina tournois isan-karazany regny zah, de mi-participer am leha nationale koa.